dhubii akhana tun dhub yaani ghamachu ghudio dhagariftu Mal athin abasun iseni wolin thabetaniiii wolin khofolthen yaani ghamachu ghudio dhagariftii abakhun maaan yenan inin wonathin nidhasithu sirra ghamadha atiin irra ghamadha dhub wonthuun yaani won ghamachu ghudio dhagariftu inamaan woth dhufee woth ghamadha with kolfee wolin yaeyha wolin thabethe won akhanathan dhib yethe dhagariftii